Ukáaru ná umoota, ucí njí manjej ukáaru ukáaru pewuŋ pёţíj sekirite mak. Mёncídí bameţύ ukáaru mёndikёká usee, ngёko ngёcύmal ύburu akёsidan nguŋ. Mёmpύurir pёrύ tuk bёwáar náwёláa wac kёband dikёyadi te ufuţ diká neeju mak. wul kaţínjá mansuwasir ukáaru. A umoota mёnjá ijej umoota kё tuk mak náwul mbeeráţ kёdo aksidan te umoota pύuri apύurir pёwёlu pёmáak ufuţ wuŋ neejuba rek pёmáak páapan <hesitation> ukáaru pe umoota mak pёjej pёyύunţ. Ukáaru mёmpύurir pёjej bañáan bacύmal ndákayink pёyá bayáas an fami, mёmpύurir pёjej ukáaru kёgíj famiyu bёliyёng tu kёmaŋ pёyá bayáas ndaparan bul uwar ndёwiţe kak maa umoota mom bañáan batёb koo pёgíjá wul o bawáanţ.